Ñy loko maitso :-Midika fanantenà i amiko :ñy raha avy an-dohako ao voalohany, lokony ñy zava-boahary ñy maitso ;manahaky anizay avao koa ñy maitso, mañambara ñy fahasalamà, ñy fandriampahalema, ñy fiaiña milamy, ñy fa fitomboany ñy fiaiña, ñy fialan-tsasatsy, manahaky anizay ñy fiovany ñy raha amin-teña eñy ho soa.